N i ininchi ye <noise> ijlu ye ni ñe'enchi yuku naá ye kui'ya jne'nui ni ndeei, te yekuāā tuku á te inono ye ñaña janayɨkɨi ni ya'a ixi naá, ye rrindi naá ni ndeei te ni ka xixijoña'a ye china naá.